So tawi aɗa yiɗi waɗde awoka e- e ndefu ma, settan ɗum haa sewa, mbaɗa ɗum bannge. Sa defii haa ɓenndi, ni woni awoka o, mbaɗa ɗum e nebbam. <hesitation> Mbaɗa hen beer, bassalle en, tomaate ngiirta haa ɓennda, ni woni pawa e dow ñaamdu ma.